طريقة وايد سهلة اول شي تيب البيضة النية ايه وتيب قدر تحط فيه ماي مغلي عقب تحط البيضة فيها وتنطر عشر دقايق او خمسة عشر دقيقة لين يطلع صوت جذي و يعني تشوفها يابسة البيضة عقب بس تطلعها من القدر وبس